Da misy da atokotry ka, io manko io malazalaza lefa akaiky examen igny da ividianako chocolat, mihinagny an'izany sesan- sésame zany aby antegna, gaga an'iaho, mitovitovy avao e sha sirone voanjo izy ame sésame fa indreo io samy minday fitadidiana aby daholo zay.